Tëtäguasu irlanda kuapeko oi mopeti ara templado jare ivi ñaki jokuae oaja opaete arasa <hesitation> ara arapotima oï retayave jare ovoi ovaereta arapiruarapeyave jokope jaereta guinoi mopeti ivitu ikavivae jaema guinoireta yave ara arapiruara jaema jaereta opoko oviakatu esa mbaeti <hesitation> kuarai mbate supereta